Nijool bélobul mara aan; aan aléét bo duniyee han diit alowul; aan sén akaan waaf gamurehi; najoow joow kun bufacil, narok wee injé waan néémé nakaan tang uwé wan néémé nuwo uféguut; naboñul busool boot galagéén bugaan ga sonson békaan bugaan. Aan sén nalowul, aan ajuut akan bomé énukuréén ñalééb. Aan sén alowul, sén ajoow ja ami baan néémé néjoow iléét népuur naboñul busool nalagéén bugaan gujahoor ban goomé néjoow.